twai di kugalu wa ekutu sana ekutu kude jude ekutu kugal je ekup edapititama kugal je amari basira hadouman nenden se ayadapitahim befu ahola benda kugal manda ko awa inda ko adwada e banyi do tawad basira kugal behose te kugal